Yua chii maa kante’entuña nuña jenaña ora na kasa luuña maña jenaña, ora kona ka’aiña maña xii, naun kutu te yua kajatiuntuña kaa luli yua ja kantiña maria jenaña ora kana ka’otia maña tí’ili naun tí’í kasaña jenaña te yua kuu ja kajatiuntuña kauaun jenaña kanteña maña jenaña nu nuni kentoo va’atuña, kona kaiñs nuña, kana kaina ixi xii yuña kana kaiña te yua kanteria nu ntasa kaiña maña ntosa, yua kajatiuña inteña jena’aña.